﻿Menga qimmat ovqatlardan sushi va qizil ikra yoqadi. Sushi juda mazali va juda ko'p turli xil variantlari mavjud. Biroq, bu taomlar odatda yuqori narxlarda bo'ladi. Qizil ikra esa bayramlarda va maxsus holatlarda isteʼmol qilinadi.